Caro mencuci tangan dengan benar dan baik, itu yang pertamo kito siapkan sabun dulu, sabun dengan aek lah untuk bilas nyo, pertamo tu kito cuci sabun tu, tuang sabun ke tangan kito kan kito gosk telapak nyo dulu, telapak nyo kito gosok kan mungkin sepuluh sampe limo belas kali kito gosok ha habis telapak tangan baru punggung tangan pertamo kiri dulu atau kanan dulu sepuluh sampe limo belas kali habis tu baru ganti tangan nyo kanan kiri, gosok kan punggung tangan nyo, nah habis keduo punggung tangan tu nah barunlah di sela-sela jari, sela-sela ajri tu kito gosok kan pake tangan kan, gosok kan jari jempol habis tu jari telunjuk, habis tu jari tengah gosok kan, habis tu jari manis gosok kan, jari kelingkin gosok kan di sela-sela nyo ganti tangan nyo tu, habis ganti tangan yo kan, gosok-gosok macam tangan tadi satu nyo, gosok kan nah selesai habis tu barulah jari-jari nyo di cuci sekok-sekok di gosok sikok-sikok sepuluh sampai limo belas kali gosok kan. gosok kan dari jempol sampe kelingkiing keduo tangan tu macam tu nah habis tu yang dak kalah penting jugo kuku nyo kuku nyo harus teliti kamu besihkan pake sabun kan, kuku-ku nyo supayo dak do kuman, supayo bersih kuku nyo dari kuku jempol sampe kelingking keduo-duo tangan nyo, nah habis tu barulah, bilas denga aek nah bilas beberapo kali supayo dak licin lagi dah dako do besabun lagi tu kito gosok, habis tu baru lah cuci tangan nyo yang bersih macam tu.